Ca pacam jate tʉn aŋitʉ ca wʉjʉ nuu cap pi padʉyshucpa juyʉnʉ patpa, nʉtz patpa tʉn pi nútz yacajpa entʉ ca nuu cap pasadu tʉn tʉjʉpa tʉn yacʉsʉypa cap wa tʉn chiʉ ellajʉ tʉn nipadʉ ca ane cap tʉn pʉjaipa cay cʉscuy trastejʉ pa que tʉn yacʉsʉypa entʉ cap tʉn wʉjʉ nuu cap tʉn tʉjʉpa casap nuutʉgay cap pasadu tʉn yacʉsʉypa te nʉgspa tʉn wʉtʉ caja ca yajcʉjʉ tʉn minajpa de mechaaŋ ʉ tugaaŋ nʉtz ya cap masque tumʉ tʉn mahʉypaam algu pa tʉn azucar juycuy ajpa tʉn sal juycuyajpa y juyʉnʉ ca juyʉnʉ cap hʉy patpa nete ca nuu ca jullʉnʉ cap majde wʉjʉ cap pitzaŋ ca nuu casapʉ tʉn tʉjʉpa casapʉ pecaam pe yec yamaam ten wʉjʉ nuu yec tep meramente tʉn aŋitpa tep ten yagchʉcʉʉ ten tʉkjʉ tʉn aŋitpaamstam tʉkjʉ ya wa tʉ wʉtaaam cuyjʉ porque ni ʉd wa watam cuyjʉ ca mishi ca mishitʉgay tep wʉtpa te yajcʉjʉ te chuji entʉ hʉy mechpa cay cʉspapʉ y shi patpa chuc cap hʉy yacajpa cap hʉy cʉspa ca mishi'is capʉmʉ cap ʉn ni yagjejpa y ca'sa cap chʉcsucpa ca mishitʉgay teji mishi que way mecha nete entʉ cuandu tʉwan tʉn yagchʉcpa ten tʉkjʉ ca mishi para ca chuc hʉy nucpa hʉy yagjeŋpa chuji para que way cʉsʉ yacti can yʉmʉyje cap tʉn yacʉsʉypaam ca mishi tʉn ane chipa tʉn cʉshi chipa entʉ heychu ajpa ca'sa ca mishitʉgay entʉ way mechaam cay cʉspapʉ naj hʉy mʉŋjʉcpaam tʉkjʉ nete para que cʉsʉypa pe teji ca mishi quey mechpapʉ te chuguis cap wʉtsucpa te yajcʉjʉ wʉtsucpa te pacjʉ cap hʉy mechpaam ca chuc hʉy mechpaam ca chica para que huy yacajpa y cap cʉsʉypa